"Pa essu estamus, mugel. Asperu deque tu hagas lo propiu quandu sea mestel". I ya ave que contiesta da. Porque la verdá es que tapocu no m'asperu qu'aiga algu más porque la genti es ca ves más hedionda i bastanti que m'aiga dau las gracias. Amus, qu'axolá i se quiera convidal a echal algu endispués d'avé-li salvau de cayel barrera abaxu i abril-si la cabeça. Menus mal que l'eché la manu, chacha!